Gitar gitarrog gitarro ta uoe lon ta <hesitation> ken kerayka kerinanin wae damo gitarro ken manienan, uoe nanne gitarro kir fala kasho erbiarso li <hesitation> فناني shado nigoeli yani, ouni goli yani, ouni go akhira naesho ouew.